كنت حتعلم اللغة الالمانية واحاول انه اتقنها لانه هي جدا منتشرة هذي الايام، ويحتاجونها وكمان <hesitation> اللي يشتغلون بهذا المجال يكونون ينجحون ويقدر يطورون من نفسهم، وكمان الشغل يكون مسلي، وكمان الرواتب تكون مجزية جدا ومرضية بالنسبة ليا.